<hesitation> Couleur mena, Couleur mena zegny ai <hesitation> agnisany couleur magneho fitiavagna, hafanagna, herisetra, de fahazavagna koa, de <hesitation> matetika ampiasaigny kô fa misy <hesitation> hetsiky lehy manandanja be regny atô, de raha tônga agnaty lôhako vôlôhany ai kô fa couleur mena akeo ai de rà, de ankoatrany rà de afo de <hesitation> zay.